<hesitation> أكيد نفظل إني نعدي رحلة مع شريك حياتي، لأن الرحلات إللي معاه <hesitation> تعطيني فرصة أكثر إنني أنا نعرف شخصيته نتجرب منها فرصة للاستمتاع مع الشخص إللي أني نحبه ونهتم به ويهتم بيه، الرحلات مع الأصدجاء حاجة حلوة <hesitation> وحاجة جميلة ما نجدروش نستغنوا عنها ومليانة ظحك وذكريات، لكن يبجى الشريك يعني حاجة <hesitation> اتمسك، و <hesitation> وجريبة أكثر لك.